حط المعجون الأسنان على الفرشاية. وابدأ بالفرش على الأسنان بحركات دائرية خفيفة. تأكد إنك تنظف الجوانب واللثة. واغسل فمك بعدها بالمويه ولا تنسى تنضف لسانك.